אה.. איך וואלט מיך זייער אנטשולדיגט פארן אנקומען שפעט. און און געזאגט אנטשולדיגט אז כ'האב עס געמאכט אזוי שפעט. עפעס קאמפליקאציעס האב איך געהאט אויפן וועג.